सरकार एकॉनॉमी खातीर सगळे करूँ शिकना। पण सरकारचो काम असता की तेह लोलांचर उपकार करूँज़ाई। सरकार चडशे वडल्या लोकांक उपकार करतां, जेंका तेह जाई पडना। पण दाखते लोक जेन्ना जाई, तिंका सरकार चड काई काम ज़रना।